Nohaniko farany zao dia koba. Dia fandrahoako anazy a: haroroina malakilaky, dia haroroina malakilaky eo dia elaelan'igny amizay dia masaka igny, dia afaka ohanina amizay.